Obwiire obwiire nibusinga sente habwaaki, waaba oyine obwiire nobaasa kubukora sente kwonka waaba otiine bwiire tokakora kukora sente mbwenu nyowe nindeeba kuba nobwiire nikisinga kuba oyine sente because obwiire obu orikuba oyine, waaba oyine obwiire bukye nobaasa kukora sente kandi waaba oyine obwiire bwingi nobaasa kukora sente habkuba obwiire nibukora sente so esente tizo zikukora obwiire